˂noise˃ mialatsigny fô mbôla sefo vôvô mbôla tsy tegna zadraraha izy tao ke, ialagnatsigny izy ka tsy nahafapo andreo e, fô iy raha volagnin'andre zegny ndraiky alaignay, raisignay antagnan-droa zegny fô amboarignay izy ity magnaraka, indrimandeha mbô hafa ef atsaratsara an'ze eky ny misy akato fô tegna azafady ko tsy nahafa-po andre ny service nomenay